बिल्लियों का बारा मा कुछ ग़लतफ़हमी छन की वो स्वार्थी होंदी. वो ता अकेलु रनु पसन्द छन. वो प्यार न दिखांदी अपरा मालिक ता. लेकिन वास्तव मा जु बिल्ली छन वो भावनात्मक होंदी. और अपरा मालिक से जुडी रंदी. और उनको प्यार दिखाना को तरीका अलग रांद.